بلب کا فنڈا اکدم سمپل ہے۔ بجلی سے روشنی دیتی ہے۔ الیکٹریسٹی جب اس میں فلو ہوتی، اپن لائٹ کا کھٹکا آن کرے تو وہ ٹائم پہ فلامنٹ ہیٹ ہوتا۔ فلامنٹ ہیٹ ہو کے وائر گرم کرتا، اور وائر گرم کرنے کے بعد وہ ایل ای ڈی میں ریفلیکشن ہو کے، بلب ہے نا، وہ ہیٹ والی انرجی کو لائٹ انرجی میں کنورٹ کرتا۔ یہ رہتا بلب کا ورکنگ کنڈیشن۔ اب بلب کیا ہے، دو تین ٹائپ رہتے: ایک ایل ای ڈی رہتا، ایک سی ایف ایل بلب رہتا۔ ایل ای ڈی بلب کیا ہے، زیادہ انرجی ایفیشنٹ <hesitation> رہتا، ان کمپیرٹو سی ایف ایل بلب۔ تو اپن کو اس ایل ای ڈی میں کیا رہتا بولے تو سیمی کنڈکٹر رہتا۔ اور ایل ای ڈی کیا ہے بولتا، وہ ڈائریکٹلی الیکٹریکل کنڈکٹر بلب رہتا۔ اور کرنا کچھ بھی نہیں، کھٹکا دبانا، لائٹ آجاتی، اندھیرا چلا جاتا، آرام سے رہ سکتے اپن۔